إني أجمل زهرة ريتا كانت وردة اللوتس، شفتها في بركة صغيرة في حديقة عامة <hesitation> العام اللي فات، منظرها يعطيك إحساس بالراحة والجمال الطبيعي، نامي حلاوة بتاها جعدت نصور فيها.